Bəwtə tuf a mbɨɗɨ hiɗə, bəwtə tuf ma mbɨɗɨ kpe, bəwtə tuf a mbɨɗɨ mwakta, bəwtə tuf a mbiɗɨ tuksitaka, bəwtə tuf a mbɨɗɨ tukolukpe, bəwtə tuf a mbɨɗɨ fwafwat, bəwtə tuf a mbɨɗɨ dombɨɗaplus bəwtə tukoltaka. Bəwtə tukoltaka a mbɨɗɨ hiɗə, bəwtə tuk oltaka a mbɨɗɨ kpe, bəwtə tu kol taka a mbɨɗɨ mwaktɨn, bəwtə tukoltaka a mbaɗɨ fwat, ɓəwtə tukoltaka bumbɨɗɨ tuf, bəwtə tukol taka a mbɨɗɨ tukoltaka, ɓəwtə tukoltaka a mbɨɗɨ tukolukpa, bəwtə tukoltaka a mbɨdɨ fwafwat, bəwtə tukoltaka a mbɨɗɨ dombɨɗə, bəwtə tukolukpe. Bəwtə tukelukpe a mbɨɗɨ hidə, bəntə tukolukpe a mbɨɗɨ kpe, bəwtə tukolukpe a mbɨɗɨ mwakɨn, bəwtə tukolukpe a mbipusɗɨ fwat, bəwtə tukelukpe a mbɨɗɨ tuf, bəwwtə tukdukpe a mbɨɗɨ tukoltaka, bəwtə tukolukpe ɓəwtə tukolukpe a mbɨɗɨ fwafwat, bəwtə tukolukpe a mbɨɗɨ dombiɗə, bəwtə <hesitation> fwafwat. Bəwtə fwafwat a mbɨɗipus hiɗə, bəwtə fwafwat a mbɨɗɨ kpei bəwtə fwafwat a mbɨɗɨ mwakɨn, bəwtə fwafwat a mbɨɗɨ fwat, bəwtə fwafwat a mbɨɗɨ tuf, bəwtə fwafwat a mbiɗɨ tuf, bəwtə fwafwat a mbɨɗi tukoltaka, bəwtə fwafwat a mbiɗi tukalukpe, bəwtə fwafwat a mbiɗi fwafwat, kəntə fwafwat a mbiɗi dombiɗə. k bəwtə dembiɗə. A mbiɗi tufi bəutə dombiɗə a mbiɗi tukel taka, bəwtə dombiɗə a mbiɗi tukolukpe, bəwtə dombiɗə a mbiɗi fwafwat, bəwtə dombiɗə a mbiɗi dombaɗə, haarə. haarə hidə a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə a mbiɗi kpe, haarə hiɗə a mbiɗi mwakɨ, haarə hiɗə a mbiɗi fwat, haarə hiɗə a mbiɗi tuf, haarə hiɗə a mbiɗi take itaka, haarə hiɗə a mbiɗi tukolukpe, haarə hiɗə a mbiɗi fwafwat haarə hidɗə a mbiɗi dombiɗə, haarə hiɗə bəwtə hiɗə. Haarə hiɗə bəwtə hiɗə a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə hiɗə a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə hiɗə a mbiɗi mwakɨn, haarə hidə bəwtə hiɗə a mbiɗi fwat, haarə hiɗə həwtə hiɗə a mbiɗi tufi haarə hiɗə bəwtə a mbiɗi tukoltaka, haarə hiɗə bəwtə hiɗə a mbiɗi fwafwat, haarə hiɗə bəwtə hiɗə a mbiɗi dombiɗə haarə hiɗə bəwtə kpe. Haarə hiɗə bəwtə kpe, a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə kpe a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə kpe a mbiɗi mwakɨn, haarə hidə bəwtə kpe a mbiɗi fwat, haarə hiɗe təwtə kpe a mbiɗi tufi haarə hiɗə bəwtə kpe a mbiɗi tukoltaka, haarəhidə bəwtə kpe a mbiɗi tukolukpe haarə hiɗə bəwtə kpe a mbiɗi fwafwat, haarə hiɗə bəutə kpe a mbiɗi dombiɗə, haarə hiɗə bəwtə mwakɨn. Haarə hiɗə bəwtə mwakɨn a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə mwakan a mbiɗɨ kpe, haarə hiɗə bəntə mwakɨn a mbiɗi mwakɨn. Haarə hiɗə bəwtə mwakɨn a mbiɗi firat, haarə hiɗə bəwtə mwakɨ a mbɨdi tuf, haarə hiɗə bəwtə mwakɨn a mbiɗi takaltaka, haarə hiɗə bəwtə mwakɨn a mbiɗi tukolukpu, haarə hiɗə bəwtə inwakɨn a mbiɗi fwafwat- haarə hiɗə bəwtaurn mwakɨn a mbiɗi dombiɗə haarə hiɗə bəwtə fwat. Haarə hiɗə bəwtə fwat a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə fwat a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə fwat a mbiɗi mwakɨn, haarə hiɗə bəwtə fwat a mbiɗi fwat, haarə hiɗə bəutə fwat a mbiɗi mwa a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə firat a mbiɗi tukoltaka, haarə hiɗə bəwtə fwat a mbiɗi tukolukpe, haarə hidə bəwtə fwat a mbiɗi fwafwat, haarə hiɗə bəwtə fwat a mbidi dombiɗə, haarə hiɗə bəwtə fwat ambiɗi dombiɗə, haarə hidə bəwtə tuf. Haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bətə tuf a mbiɗi mwakɨ, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi fwat, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi tukoltaka, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi tukolukpe. k haarə hidə bəwtə tuf a mbiɗi fwafwat, haarə hiɗə bəwtə tuf a mbiɗi dombiɗə, haarə hiɗrə bəwtə tukoltaka. Haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi mwakɨn, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi fwat, haarə hiɗə bəwtə tukeltaka a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbidi tukoltaka, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka. a mbiɗi tukelukpe haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi fwa fwat, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi dombiɗə haarə hiɗə bəwtə tukolukpe. Haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi mwakiturn, haarə hiɗə bawtarun tukolukpe a mbiɗi fwat, haarə hiɗə bəwtə tukoltaka a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi, tukoltaka, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi tukelukpe, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗifurafwat, haarə hiɗə bəwtə tukolukpe a mbiɗi dombiɗə haarə hiɗə bəwtə fwafwat. Haarə hiɗə bəwtə fwafwat a mbiɗi hiɗə, haarə hiɗə bəwtə fwafwat ambiɗi kpe, haarə hiɗə bəwtə fwafwat a mbiɗi mwakɨn, haarə hiɗə bəwtə fwafwat a inbiɗi fwat, haarə hiɗə bəwtə fwafwat a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə fwafwat a mbiɗi tukol taka, haarə hiɗ ə bəwtə fwafwat a mbiɗi tukolukpe, haarə hidəə bəwturn fwafwat a mbiɗi fwafwat haarə hiɗə bəwtə fwafwat a mbiɗi dom biɗə, haarə hiɗə bəwtə dombiɗə. Haarə hidə bəwtə dombiɗə a mbiɗi hiɗ ə haarə hiɗə bəwtə dombiɗə a mbiɗi kpe. k haarə hiɗə bəwtə dambiɗə a mbiɗi mwakam haarə hiɗə bəwtə dombiɗə a mbiɗi fwat, haarə hiɗə bəwtə dombiɗə a mbiɗi tuf, haarə hiɗə bəwtə dombiɗə a mbiɗi tukal taka, haara hiɗə bawtə dombiɗə a mbiɗi tukolukpe, haarə hiɗə bawtə dombiɗə a mbidi fwafwat, haarə hiɗə bəwtə dombidə a mbiɗi dombiɗə, haarə hiɗə bəwtə, haarə kpe.